Maega rupa-rupanna nanre engka nanre pute engka nanre gore engka nanre ridi iyaro nanrewe makanjaq ipasibawa bale akkaju <hesitation>